E yɛ̀ɛ mìŋ yɛmɛ̀ nyuùnkpùuŋ dȧwi miɔ̀ŋ sùȧ lɛ wèè ka mȧnȧŋ kiiuŋ nɛ̀ tiŋ nȧŋ kɛ̀ e keì kȧȧìŋ kii mɔ̀ɛ̀, e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ kii mɔ̀ɛ̀, e gòngò kii mɔ̀ɛ̀, e mɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ kii mɔ̀ɛ̀, tiŋ nàŋ nyɛnɛŋ ka yɛmɛ̀ e nɔ̀ŋ e keì tɛ̀ɛ̀ wèè wo nyuùnkpùuŋ dȧwi miɔ̀ŋ wèè ka mȧnȧŋ kiiuŋ nɛ̀, sèè kaiŋ yɛi nɔŋ yɛmɛ̀, kɛ̀ muȧŋ wii naȧŋ yȧwi tìyèe ɓɛ̀nɛ̀ŋ kȧȧìŋ maŋjɛ̀wɛ, e keìm gbiŋ kȧ muiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ hȧlee e keì gbiŋ yȧwi tìyèe ɓɛ̀nɛ̀ŋ jɛ̀i ye niŋ vɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ mìò sùȧ, òfoo kiìŋ yèèe, mìŋ naŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ kii mɔ̀ɛ̀ yaȧ tɛ̀ɛ̀.